Nhama avuu. Avuu madare be moh ehama eden oha sii beh beronghoh. But ateworr ana zima echi atumibeh bii kpo, kpom, kpom beh hoba aronghae. Hewo osii khe ekpebha momo shobha mozang ibi nzoma sa avuu bishit. Mozoha beh akhok khiyan. Mozizanghi mando biship mozoha ochatok onang beh. Aninanghi beh ochatak beh chi maa beh dob. Saana sibi bebebebebeb hanima zibeh rop ebharr bekwa rongha bi anaa nang beh ochatok eh. But anaa avuu por avaa keri eden okaka, otok odideh hodeh ffo osii avuu mbamg arongho e. Oban bii evuu macha keri onom, onon anangbeh ochatok, avuu oban beh anong beh ochatok e. And obanbi awop maa abumbeh mkpinsi offa otok oninghi be osii e. Awobha awobha awobha abra humbeh mkpinsi anang beh chatok. Osii asanghibi sabeh oni mando odeh oki beh omah e. Ewudong o bani apeh ohuri mbongho dabeh ni ochatok achi mana beh akpusi nkho humii manibeh nghosanghi oban bakeri oziratok ffor offa offona meh abemba akpe, akpo, da onong obenoh bii eh, nna abemba kpe evuu nda yano? Obiikpo evuu nda mkpa ha akpuha manda e. Agbuha bii gbusum beh khanwa khekpa. Uban bi taa kheri ozira-tok ffoh iffa offonameh hoham etem edamo e. Ohuroba oziratok anekpebbi, ak’kpebhe maawonmeh kiri ndameh insisi bii beh beh beh beh beh kama ebharr ahuna ororo be wurum. Oziratok oban be akeribeh offa offona meh Hor etem edawioh bii eh oziratok pham oronghim. Odenvanya mona osobha ffeh eleven o’clock. Opipiri eleven o’clock, bakayina hyan. Bami ijob-khawani opipiri ijob-khawani mokii avuu p’amann orobha beh nachotok hyan. Beh chi chotok ma be dob, saa beh pipiri ma nkaningka atan bekabra kwa akwa gwasii eh. Bekwoha owong. Beh kwukwoha owong maa. Sabeh obri oham beh sabeh abra chi ekpo arirari metomma beh chi beh chi maa afona. Opipiri nkaningka asadani khe echoha beh bra ahuna. beh huna akwa piri o. Sabeh bra ana wobha maa beh nachekpo besima sa eneh wobha meh onopiri nkaningka job khaffa beh dim khesangha beh nah tabha.